Wula la xun wula la xutiin wula la la termo wula la teso wula la este la pichel wula la qa'sa kamaj ju' jun wula la cazo ar la xutiin kamaj reh wula mood na b'an ak'uxb'al por ejemplo na naam tiwik na naam ak'ach por ejemplo wula mood na naam chi paam la sartén lo que es la xun reh wula mood na naam re' lo que es na naam ariis chi paam la xun wula mood na naam a riis o wula mood na chaq'aam lo que es la lo que es la comida taqee' je' la nim la xun taqee kamaj reh wula mood na b'an janaj a janaj a nimq'iij wula mood n'oo chi paam la xun y lo que es la termo na b'an utilizar reh nwula mood na qojoom aha' je' por ejemplo nah b'anam a q'oor o na naam a kapee entonces la termo re' reh are' na b'anam usar wula ar <hesitation> la de la de tetera nab'an ar utilizar reh wula mood na qojoom a kapee y wula ar la janaj la por ejemplo je' la xoot wula mood na p'ajwa panaa' porque xoot sí wach wula mood na p'ajwa panaa' y na naam por ejemplo janaj a Janaj awa' de de maloj entonces are' wula mood na b'anam utilizar y lo que lo que rib'an seguir re' lo que son taq pichel la pinchel nkamaj reh wula mood na pujuum afresco o na pujuum a kapee na pujuum lo que es a lo que es la la atol taqee' y entonces oontera are' wula mood nab'am utilizar en caso de cazo la cazos taqee' kamaj ar eh nim q'iij por ejemplo na naam ak'ach pa aroos na naam k'ih acomida reh are' nqab'an utilizar la la recipiente taqee' tonces hoj qab'an utilizar la recipiente lo que es la xultiin reh wula mood la xultiin re' la que qab'an utilizar más porque la xortiin wila diferentes tamaños reh xortiin xortiin rich'eet xortiin nim wila xortiin taqee' reh la je' a taq panqueque wula tan xortiin reh na re' la doblada taq xortiin reh nab'an a rellenito entonces diferentes tipos de de sartén que wula modo na naam diferentes taqee' taq xaara tonces taq xaara je' taq kul taq kul qab'an utilizar reh wula mood qak'an qariis reh b'an taqee' taq xaara y wula ar je' taq cazo rib'an utilizar reh wula mood qak'an qa bebida taqee' que lo que es lo que hoj qak'ux entonce are' wula mood na b'an utilizar La diferente <hesitation> utensilio la hoj nqab'an utilizar la hoj winaq taqee' yahwur palín.